شوف أنا ما أؤمن بالأشباح لكن أؤمن إن الجن موجود، وطبعًا هذا لأن أنا ممكن يكون ليا تجارب سابقة إن أنا زي ما حكيت جبل كدة وجلت إن <hesitation> قطعة الدياي لما إتحركت أو لما نبجى جالسين في الصالة ونسمع أصوات في المطبخ فهذا دليل علمي على وجودهم غير إن القرآن والسنة أسبت أثبتوا إنهم موجودين وعايشين معانا.